Fomba fanapirima siky mibosesiky: alamy tsikelitsikely de atoka amy place amy toera hafa, bakeo alana koa raiky apiriminao amy toera hafa.